الشاكوش بدق بيو فوق راس المسمار و المسمار بي الجنابة التانية بيكون سنين و كل ما تدق بي الشاكوش السنة بتاعة المسمار بتخش لي جوة و كده لحدي ما المسمار يخش كلو